Aipota tei atu reyapo ikavi va se, se ko sekirei tei aja jokope apo ayesaka ipuere vaera, se sepitu jeiva aiko sembaeraji aiko jaema aipota tei nde remae sere maratu etei ko aiko depuere ra reyapo ikavi va se remae vaera sere aja vaera piare, maergua nde emombeu seve kirai yae ra ajata ipuere vaera remae sere